Raha ny hevitriko manokany aloha <noise> tsy- tsy de mety amiko loatsy ny manao fanatanjahantena misy <hesitation> loka satria ny antony mandany vola, arakin'izay hoe fanatanjahantena zay de tsy haiko hoe iza- iha gny resy amy mandresy, <hesitation> bakeo le raha lasa miteraky aly amin'ny roe tonta manao azy.